Shongirka nina iri, Shongirog irin nane bataree, yani wala dinnga <hesitation> wala din un tabbaija kummu inga alanaya, و غير كدة yani <hesitation> in bataree yaa tataraa yaa ira, <hesitation> irin shongirog bataree <hesitation> ika <hesitation> aasab inga fagidate, inin karam ido <hesitation> uu dogo islami la bagnun taka batar mianneya, lannu inga batarinani <hesitation> shongir halal imu, wala sahal log shongir kimmu.